ngoji manena pertama to tagi okia tapak ja resmi nege temo pisang pisang gepe nege to penasaran mane sebenarnya okia padahal keika kawo bole ja pipilatuku de jo temo pisang gepe de.